في احد الايام اكتشف طفل بابن بغرفته لم يكن موجودن سابقانولكن بداخل ذلك الباب كانت توجد اشياء مخزنة بسبب والده ووالدته لم يكن يعرف عنها شيء